No ka palaki pono ʻana i ka niho, pono e hoʻomaka me ka palaki niho maikaʻi a me ka pauka niho maikaʻi. E kiʻi mua i ka palaki niho a e ʻuwī i ka pauka niho ma luna o nā hulu o ka palaki niho. E hoʻopulu iki i ka palaki niho. A leila, e hoʻokomo i loko o ka waha a ʻānai maikaʻi i kou mau niho a pau me nā hulu. Pēlā nō.